ہِنٛدُستٲنہِ ضِیافتن ہِنٛدیٚن سٹیپل کھیٚنَن منٛز چھِ موتی باجرا باجرا ، توٚمُل، پوٗرٕ کٔنٕک اوٹآ، تہٕ مُختٔلِف قٕسمٕک دالہٕ، یِتھ کٔنۍ زَن مسور اکثر وۄزُل دالہٕ ، ٹیور ,کبوتر مٹر ، اڑد ,کرٛہُن چنہٕ ، تہٕ مونگ, مونگ پھلۍ شٲمِل۔